أفضل نصيحة تلقيتها كانت خلك دائمًا صادق مع نفسك، طبقتها في حياتي من خلال اتخاذ قرارات تكون متوافقة مع قيمي ومبادئي مهما كانت التحديات مثلًا في مواقف صعبة في العمل او الحياة اليومية، حاولت دائما أن أكون صريحًا مع نفسي أو مع الآخرين حتى لو كانت الحقيقة مؤلمة أو معقدة هذه النصيحة علمتني أن أعيش بسلام داخلي وأتجنب التورط في مواقف أو قرارات خاطئة.